Tani ɓughi makǝni mfwari nchwufi nkwangyi bǝrfǝngyi tǝghǝsi wkli gwum gwumn rǝ tan gwumrǝ ma ɓughǝ gwumrǝ makǝni gwumrǝ mfwari gwumrǝ nchwufi gwumrǝ nkwangyi gwumrǝ mbǝrfǝngyi gwumrǝ tǝghǝsi gwumrǝ wkli sǝlontwsughi sǝlontswughi tanri sǝlontswughi ɓughǝri sǝlontswughi makǝnri sǝlontswughi mfwaɗǝri sǝlontswughi nchwufǝri sǝlontswughi nkwangyri sǝlontswughi mbǝrǝfǝngyri sǝlontswughi tǝghǝsǝri sǝlontswughi wkli maguntsaghi, maguntsaghi tanri maguntsaghi ɓughǝri maguntsaghi makǝnǝri maguntsaghi mfwarri maguntsaghi nchwufǝri maguntsaghi nkwangyǝri maguntsaghi mbǝrǝfǝngyri maguntsaghi tǝghǝsǝri maguntsaghi wkliri mfwountsghǝ mfwountsǝghǝ tanǝri mfwountsǝghǝ ɓughǝri mfwountsǝghǝ makǝnǝri mfwountsǝghǝ mfwarri mfwountsǝghǝ nchwufǝri mfwountsǝghǝ nkwangyǝri mfwountsǝghǝ bǝrǝfǝngyri mfwountsǝghǝ tǝghǝsǝri mfwountsǝghǝ wkliri nchwufǝwtsǝghi nchwufǝwtsǝghi tanri nchwufǝwtsǝghi ɓughǝri nchwufǝwtsǝghi makǝnǝri nchwufǝwtsǝghi <hesitation> mfwarri nchwufǝwtsǝghi nchwufǝri nchwufǝwtsǝghi nkwangyǝri nchwufǝwtsǝghi Nchwufǝwtsǝghi mbǝrfingyri nchwufǝwtsǝghi tǝghǝsǝri nchwufǝwtsǝghi wkliri nkwangyǝwtsǝghi nkwangyǝwtsǝghi tanri nkwangyǝwtsǝghi ɓughǝri nkwangyǝwtsǝghi makǝnǝri nkwangyǝwtsǝghi mfwaɗǝri nkwangyǝwtsǝghi nkwangyǝri nkwangyǝwtsǝghi mbǝrfingyiri nkwangyǝwtsǝghi tǝghǝsǝri nkwangyǝwtsǝghi kwliri mbǝrǝfǝnwtsǝghi, mbǝrǝfǝnwtsǝghi tanǝri mbǝrǝfǝnwtsǝghi ɓughǝri mbǝrǝfǝnwtsǝghi makǝnǝri mbǝrǝfǝnwtsǝghi mfwaɗǝri mbǝrǝfǝnwtsǝghi nchwufǝri mbǝrǝfǝnwtsǝghi nkwangyǝri mbǝrǝfǝnwtsǝghi mbǝrfǝnri mbǝrǝfǝnwtsǝghi tǝghǝsǝri mbǝrǝfǝnwtsǝghi wkliri tǝghǝsǝnwtsughi tanǝri tǝghǝsǝnwtsughi ɓughǝri tǝghǝsǝnwtsughi makǝnǝri tǝghǝsǝnwtsughi mfwaɗǝri tǝghǝsǝnwtsughi nwchufǝri tǝghǝsǝnwtsughi nkwanghǝri tǝghǝsǝnwtsughi mbǝrfǝngyri tǝghǝsǝnwtsughi tǝghǝsǝri tǝghǝsǝnwtsughi wkliri wklinwtsughi wklinwtsughi tanri wklinwtsughi ɓughǝri wklinwtsughi makǝnri wklinwtsughi mfwaɗǝri wklinwtsughi nwchufǝri wklinwtsughi nkwanghǝri wklinwtsughi mbǝrǝfǝnghǝri wklinwtsughi tǝghǝsǝri wklinwtsughi gumnwtsǝghi, gumnwtsǝghi tanri gumnwtsǝghi ɓa ɓughi gumnwtsǝghi ɓa makǝni gumnwtsǝghi ɓa mfwari gumnwtsǝghi ɓa nwchufǝ gumnwtsǝghi ɓa nkwangyǝ gumnwtsǝghi ɓa mbǝrǝfǝngyi gumnwtsǝghi ɓa